اختارس اقعد في فندق فخم ولا اخيم في وسط الطبيعة، بصراحه دي ليها حالاتها ودي ليها حالاتها أكيد هحب ان انا اجرب الاتنين بس ممكن دلوقتي بحب المغامره أكتر فأوقات عادي ممكن اختار ان انا اخيم وسط الطبيعه هبقي حابه اوي الموضوع وبقي فيه صحرا وجبال وبحر ومش عارفه ايه ونعمل انشطه كتير مثلا زي الغوص أو التسلق علي الجبال بس فيه اوقات تانيه هحب برضو ان انا اقعد في فندق فخم وانزل الاقي الغدا جاهز والفطار جاهز وكل حاجه جاهزه ومبعملش حاجه الصراحه وهحب الأجواء برضو